<noise> zanahoria xkiꞌn gowma dzekna wen gwiyma lëꞌkga tipta xkiꞌn gowma gunu dzekna gunu nak guꞌn guꞌnnc̲h̲e yud <noise> par loma. <noise>